Барои ман ефтани дустони нав дар сафар мушкил нест. Вақте танҳо сафар мекунед, барои ёфтани дӯстон бояд бо мардум хушмуомила ва кушода бошед. Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мисли кафе, намоишгоҳҳо ё экскурсияҳо иштирок кунед.